Aan inja alohul lohul do buroŋol. Ñicé aw béñoow halé nabaak kun jaraam aling, nalohul buroŋol, narooŋ burooŋ bara anafaan. Do nang uñoow alé akiliya, aw bémiir urok nalohul lohul buroŋol. Mara wanja aknéén mé nay fuléhéhool naling mama diit akan wo. To namimi waaf wajaak mé sén waaf wa jagutmé. Yo écilmé ho bugalohul buroŋol békaan waaf wajajaak maré wara anafaan. Yayé écilmé nurok aan inja alohul lohul buroŋol, éni ayahé jaraam aling.